इतली एक असो देश है, जहाँ पर बहुत सारी इमारतन पुराना समय की बनेली हैं न। और देखना लायत है, भववे हैं वहाँ पर। वहाँ पर फीजा वगेरा ये जादा एको मतलब सेवन रश। इतली का लोग न कर, और देखना में भी अच्छा रश, पेवार भी उनको अच्छो रश। अपना इधर का लोग जब भूमना फिरन जायें तो उनको वहाँ पर बहुत सारी चीज़न न। नई नई देखना का मिला और अच्छो भी लगें, हर प्रदेश साप, सफई, ये, वो। हर चीज़ को वहाँ पर ध्यान रखे जाएं इतली मां और उधर का लोग भी अपना इधर आवेज। अपना लोग भी उनको मां सम्मान कर जब अपना इधर का जाये। तो उन लोग ना कभी वहाँ पर देखना का लिए आशी कोई रोप तो पनी रखता हैं और सब को सब देखना देश।